Ama leroa, hay! Adino volanakay <hesitation> karakôry tsara otrino tsara vidin'ny raha ty? Aah, ay basy andraso tsaiky andraso andraso tsaiky fa i tena adino an-tranoanay ty potr- poketranakay de bakeo za mipody eo mividy raha ty fa raha ty ndraiky tena kiasy mety aminakay tsara fa tsy maintsy vidiko ndreky izy ty eoa basy.